सूखा का समय पर मैं एक का बाद एक फसल ते खेत माँ लगोलू जन्न उत्तर भारत का किसान चारा पत्ती का तुरंत बाद गेहूं की फसल उगोंदिन, ड्रिप सिंचाई प्रणाली को इस्तेमाल करिक कम पानी माँ ज्यादा जमीन ते गिलू करलु